Një opsion i shpejtë mund të jetë një tortilla o një piadinë me perime të pjekura në skarë edhe pak hummus. Përgatitet për disa minuta edhe ofron një vakt të lehtë, por të ushqyeshëm, perfekt kur ke pak kohë.